To wodi futuji fere-fere der lamariji ko shafi rayuwa, wodi futu julde maunde, wodi futu julde famarde, wodi futu maulidi wodi futuji di makaranta, to, to dun di firamare, to dun di jami'aji di fat maji wodi futuji fere-fere haga Allah to amma futu burɗum belɗum dun murmi yikki der lamariji futuji gam sakamako ɗume, gam sakamako julde maude haga Allah dun futu beldum, gam komoye enta ayi'ai gondo gelle ma majority ayi'ai warti guremun en gam sakamako ɗun julde maude, goɗɗo wadai dungu, dama daga dungu sai dungu amma to julde maude den wari wartai wuro giya hoshi baccimuɗum iririwamun e gamma warti wuromun go mahi e guremun en wari juli e ɗon, to ɗon gita a fottai enta sobaɓe maɗa be gairunoda ma dubi, goɗɗo dungo on gidayi amma to wartuki baba mun en hoshi iririwuromun en ɗun to sai gi'a a'a ɗun reube a'a ɗun worɓe dun sobaɓe to don gi'a Allah hauti on to ayi'ai julde de tayi de juli dun <hesitation> julde de hidima makkah da hirse-hirse.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 ko tati ayi'ai hendi kusan ngori kam pat eder anguware <hesitation> enta e makobshi em muɗum, sakamako ɗume? gam ɗum heɓa kobeye enta eno sa'irta e wuro marɗo sembe sa'uki, <hesitation> oyama heɓi sa'i, beyama keɓi sa'i, beyama kebi sa'i, toh kaga hudeden dole de hokka sha'awa gamma <hesitation> kusel nyakkete ngel kangel won banbanshi ɗuɗɗum goɗɗo sai waɗi dungu mukkaki kusel, ko gaɗɗo sai waɗi leuro mukkaki kusel, amma e laiha ayi'ai kusan sati enta eɗum-eɗum nyakka kusel, to ngoɗɗo ngel himmima woɓɓe ngel himmayi, woɓɓe to ngel don woɓɓe ngel ngodoto, e nyadabo to ngel wuromon wala goddobo to yahi wuro ngoya sai ngiya hebi sigitake, ayi'ai toh wane an warina ma wari wari, toh ta waribo ayi'ai der wala ɗon ɗun bucci goɗɗum ɗun nyepti ɗun wem da kusel seɗɗa, amman mi sigiti, amman kusel kam himmi on ngarilawai, amman ɗum hebai koɗum nyepti dun hokkuma, sakamako ɗume? gam sakamako ɗun hude de baraji de lada, tunda dun hudde de baraji de ladabo Toh ɗun wanyayi julɗo pat, debbo e gorko toni won no waraɗum, ɗun wanyayi dun yi'a laihake, sai dai fah to wala no ɗum wara, to wala noɗun wara bo, don bo wala no dun wawi, toh, amma to won no ɗun wara, mauɗo, baccel, debbo, gorko <hesitation> wanyayi yi'a hande to ɗun damdi, to ɗun bewa ma, to ɗun bala ma yi'a danga nangi laihake hanaumma ngamuɗum, wane hanum laihi, wane laihake e rauɓe muɗum, wanema laihake, wanema laihake, <hesitation> sakamako ɗume? gam ɗun hude de sadaka, der kashi tati ta nyepti kashire ko kashi ɗiɗi a hokki sadaka, to amma ananai belɗum, hirsuki kin dun baraji gamma ɗume a wadi dum gam hakkude ma e jomirawo, nawai gam kusel ngel ngaɗɗa, dama gam kisadu, keɓa dufa nyinyam keɓa lada hoje jomirawo, to lada heje jomirawo kanakankan yimbe tefata, bo wakki sadaka kan, <hesitation> goɗɗo sai waɗa labbi e lebbi wadayi sadaka, amma tayi laiha wari ayi'ai yimbe be ngal kammanaki laihoto ma ngi'a laihake, goɗɗo mo hammanaki huɗe sai ngi'a wadi huɗe, <hesitation> gam sakamako ɗume, gam sakamako ɗum lokashiyel ngengel Allah waddi en kangel.